<noise> <hesitation> Komakichap amitwok komie, ngomakinde amitwogik ole kararan kora kokaichopi, ko kotomaichap amitwogiki, komeche iun, cheu ngwek imache iuni kotililitu. Ikany indee kiit netinye konyik kole kotarta peeki, ichape koraa iker ile kende mwaita nemaoo sima aripon porwek chu. Simakonech mianwagiki, ichop ko karnit inde, tililindo kwa parakii, amitwogik kora komamache amitwogik kora komamache amitwogik chikakopeni, kumuuch ko kakoyagitu ana imete amitwogik koyototini, komaikeri komuuch konyo konun kaliangi'eti kotoi koo komutchi kokako yakitu, ko karoon ndenyeami, kokonin imiani kokonin kwamin maeti, amuu amitwokik chemokararanen, amitwogik ngichopi i iker amitwogik kuuki, kokararanit, kong'et amitwogik kuuk iker olekende ole kararani, sikaron kelen keam komamin maet. Amitwogiiki ko chetilileni nemi parak.